... me perguntava pándi andavais tú i tu pareja ayel, porque no vos vidi pa parti denguna? Alo primeru te cuentu yo i alogu m'izis, anduvimus pal campu, desfrutandu del sol i dela naturaleza. Huimus a un sitiu mu políu, cerca dun ríu, i echemus el día atalantaus i desfrutandu dela compaña dela mocina esta. La pareja es mu emportanti pa mí, i me gusta d'echal tiempu con ella i compartil momentus assín especialis.